Pur re jwa'n wan jwa'na jwa'n chan re yed re luzna re yennya re yed chix yed re yed a yed kentonil re uuu plopa re yeda nzo re jwa'na nchamenza re jwa'na ndyoxkua re jwa'na nak jwa'n mas nawue ndyak men parka nzogaxa nzo jwa'n nzo re jwa'n ndoxkuaxa per xe nak re ya'ba re ngoba regox jwa'naza jwa'na nak jwa'n mas jwa'n nawue nchak men ndyak men za, a benta jwa'n nday lud xe nak re keza re jwa'na nchamen lud nzoy nzo plopa re jwa'n nchamen nzo per xeta nambita nchamen xenak re- re chole jwa'na re maruch re jwa'na re jwa'n tij na za nxad men re jwa'na na nabeta men chamen re jwa'na tax nak re cho riz xanak re ngid kex xanak re jwa'na nchamen lud za na chan ma chan jwa'n xenka re ma' xabak re mbel xanak re zi bea' mxiz si le cho re ma' wana re palom re pa ndob thi mbinbe ze ndob zi re ma'ya tyz ta yek ma' gaj ma' pues ma'ya nak- nak mas jwa'n mas nawue nchamen jwa'n nli lud jwa'n naxutka nchamen za per gab mena jwa'men re jwa'n jwa'men na nchatna na nchad zosta re jwa'n tij pur re ngol lo zil lo pur re nguy pur lo re jwa'na nak jwa'n nday kon xe nak re yeda re.